<hesitation> Niakatra zashy e ranomasy da difitra aby e tany retraretra, izy da sarosarotra eo ny ahavelo amiza ka, fa magnety eky fomba ahavelo e tegna eky e tegna, ohatra zashy mba nahita sambo nandalo e tegna da manakany sambo ohatra raha nahita, da nefa koa izy za difitra aby e tagny defa mandigny ny raha avy ame zanahary koa e tegna ame zashy ka satria sisy sisy fomba aveloma tegna shana amiza.